<noise> Domi biteɗi silkon nanoɗe gaɗirta sudu majje. A tawan tatcugo leɗɗe, tatcugo huɗoji non ɗi ngadata sai ɗi gada lawol e nder huɗo. Nokku fu to sukki to tawɗa ɗi goni fu a tawan lawol majji. Huɗo ɗi tatcan ɗun ɗi kaurata e lekkol fanɗi jata ɗin ɗi dabɗa. nde ɗi ɓukko dow ɗon. <noise>